He turki e ley isa muɗum daulalatul ussumana ko immi ko ɓe kaɓi e magol hen e kaŋum e bisanten hen, faa ɓe mbaawi ɗun en. Nden non ɓe ndarnii, ɓe laatii kamɓe woni ɓantunooɓe laamu alsilaamaaku oo fu.